<noise> a ngu lamendam na guamathamun da ngu vanasung na veia sagek. <noise> Asagek, aungiom adavoung, alavavet, ang nga thik pet, angnga thik pet da asagek, angngathik pet da aungiom, angnga thik pet da aduchoung, angngathik pet da alavavet, angngathik pet da angngathi chisem. Angnga thichi sem da asagek, angnga thi chi sem da aundgiom, angnga thi chi sem da aduchoung, angngathichi sem da alavavet, angngathichi sem da alavavet, ang nga thi chi sem da a alacharavet da sagek. Angngathichisem da aducho ung a <hesitation> angngathichisem da <noise> ala charavet da aungiom. Auk sa nga thethivit save nga thichi sem da <hesitation> am munia na ngeth maki ngua lave dum doki ngua tu ngeth na guamathamun sivthanaivi ia nga thi chi sem da <hesitation> adu choung, ivi save ia ang nga thi chi sem da aru chama atamga. Arucha ma atamga ma asagek, arucha ma atamga ma aungiom. Arucha ma atamga da adu choung, arucha ma atamga da alavavet, arucha ma atamga da ngathichi a angngathik pet, arucha ma atamgada a <hesitation> angnga thipet asagek. Aru cha ma atamga da ang nga thik pet da atha aduvaung arucha ma angnga thik pet da alavavet, sa aru cha ma atamgada ngathik pet da aungiom, angngathichisem. Arucha ma atamga da ang nga thi sem. Arucha ma atamga da angngathichisem.